איך וואלט געוואלט מיטהאלטן איך ווייס נישט וועלכע, איך בין נישט זיכער וואס, אבער איך וואלט געוואלט עפעס; א נס וואס איז געשען צו קענען זעהן <hesitation> וויאזוי עס געשעט און עס מיטהאלטן, איך ווייס איך בין נישט זיכער וועלכע, אדער וואו אדער וואס, אבער עפעס א נס